Pa kere-ee nang nging young pela man nang ngel mudeng ngave, ko nete kakelane gerel no-eal o to tining na gerel piso vmo le penelve uong. ka piso vmo ting vmana ko no-eal o vmo. nete ti pisa totining vuloko ti mo-eal mo ti geiong pirig ngea temote. vere ti mo-elave tai-ee lelavu. vere ti mong bu. ko nete keriong ping piso totining tente ea. ko no elavemo ea. lamong ka mo repel ne. pel mela. ka ne tene gonong el mela mo geong ping mo gavene le ne mo gulang nga ne mo ee neng nga ne mo nonang mo nomang mo nomang. oronte tong noal o mo ting mana na piso mo le tomulu meng. ko tente mute ka geapela ti elave bing mana konete ke olone pel mela. nete ko ke keke ete kane. ko gulang nge ko gonoiung abe le ne. ko mange kere-e ne ting ee tel mueleng ka no al o totining ko mange mangeteng. mangeteng ea. ko nete kenong ping kea manal mo meng gonong lamong kamo biso tai mana mone kolo mute mokel ne nonang moenomang ka neng ranekalong kel ne mange long pa neng tang. pa neng tang ngo kel ong kel ong o ngengmang mot mo ngenangoi. ko nete kere gol tango tereng te bunoki mong Ko ngo nge keng angma gonong po gol tente te buno kimong nang uging raibenoin mangeiong ea. nete ka kenong tong esia. kapalengkele po gol tente esia. nete kena gol tente gonong. mange ti kere-e gol tang mong ka ne nong mo. ne kere poto e kobia. ko mute bakel bu ko mute geiong ping gobikele ne ea neng nga ne tang. ko mute bugokevong ong ma. gebiong ea. ko mute gobikele ne tang a neng nga ne le keke ing mang gebiong tang. A kolo neng ranema ko munge bingso taima mang gebiong kolo nete ko. Kolo mute ko temo mene ea kolo mo moeal gal keke. robe bua ngo tengo ka neng. Kolo mute ko geomping gea keke ka bua ngeng nge ea ka mokol ne neng nga ne. Munge kere-e gonikel pa ing mange long omo. ko mute ke bai tai pei geviong. Oro kere mute ko bai le pe me-e. ko munge ko ngeniong ping geniama teng ka ngo kei mueleng teng. O mo teng me moma ngamo momangmoi. Munge ko ngongpela pe me-eea imo mo kel ne ea. Nete kere gulang nga ne nging kelong. ko ne kulogal gulang kuang song gonong nge nge. Ngel e-e mela kolo neng ginong na neng gonong kuang song ngel pe me-e a ngo-ea mo ina mo valbela me keine Ko nete ke kere-e gulang nga mo teng, ka ngi pa ngo tereng ngo kamapim le neng, ka gulang nge ko ngeng nge nga ngo, muteko girong robe pe me-e ea tang ea. Ka ea ngo nging me nging na kere rone neng ka mo, ko mute ko givong robe pe me-e tang kel neng nga. Ko munge ko genion ping ngo kel gulang leng nga mo-o nge niong ea. Ee, ko pa ea temana pe ka nag nging raibenoi. Ping nete ka gerel tere oro pai noal elabe ba ne, mo tining peleng gebiong, mute bai mo elabe ba mo. Moelabe gal ngo le keke ing me ing me-e kango nga nge me. Ko ngo kengiong ping keng nga mampe ngonong. Ping kengiong ping kalobul ma me, kengiong ping nga nge ma mpe pa ngo ka gulang nge biso. Ka ti ko gulang ngeng nge, gongtai te mana mpe teng eng a ping ka ko geniong ping bante ka ngo teal pe ea ere-e gulang gal ngo. Ko ne pai kena mpe gonong gonong me la penelve gol renre ra ne peleng mo tining kuang gaong ba mo elabe ge iong ti bikelel gol tining tai uong ka mo bai biso gal mo mo moal geiong mo gebiong. Ere-e geiong ping re kuong nibe, bere mo nnao ke ka lo mo biso galma geiong rong oia, pa kumoi mo nna ge ne to ti to nna kele nge pa kumoi moal ge nge. Io to ti to eal kele nge. Ka lo ke io no io gonong. Ka ke io ka keliong ping olo io pel mela ua io ilai. Ko raibe peleng geniong banoi ngo elabe peleng binikelei gulang nging raibe tai uong. Koloa gol ning ral biso gal mong no noal genong, koing ka ko gol genong rong. Oyate ko toal kelenge ka ko gol mangene kong na mongo nge kunoi mo kumoi pel mela ua mang. Ko gol re ko noal genong nga. Ko ne te ko kinong kabinongo ka gol nong nga ra ne na no gginong noal no bihainim go tai te mana mpe teng pi na nete tang kena ma kenong ea. Ko gol re kere gera ma genong, ko gol burok ea, ramong tonol mela ea. E-e ato bai ma, ti gonuave gurung ka ngo peleng gol re gunop, mo lamong ne kong nonang ere nomang kuno ea mo gerong rong ue pena tang temampo ere te gonu mpo pena neling, ere te suku mpo pena noma, ere-e pena tang tempelne mpo ka nang tereng tenang keng nga ti gobati me-e ka ne kere keniong ping ne ea gobati me o io teng? Ka lo me mana io ning gunong lamong io to peleng io to ka tong mana kuang. Ke io to peleng gulang ngo ngi tauong nga io ea. Ne te keriong ping kere po mo tepelne po mo te suku po ea pena neng ma. Koing mute bate ka ne ea tente ti gonuave ta ne ea. Peleng ea ping no geniong ping bai pial boi boi ia elabe, o elabe, bere -e roa natongove, ginong bena Kong no gel be a neng peleng ping mungi lereng el mueleng. peleng ping mo mo sobatoi ka mo ea. Ko mute sa binongo ka mo ''pilai''. Olial te tente kuang ti na bena biso gal mong mangeviong. Ke olial le tente gabinongo ko mute gibong bai bola po gol tente ta ne. Geiong ping rong ''oll'' io paloi kulung ka olial tento me gulang nga mo mo raibe nga mo. Ko neng gunone pi io ko ngene te keke o io. Ke mang ta neng tange kalong peleng ngemang rong. bi neng peleng neng nge lalo meng ea. Neng banoi a ulane a teu a io. Neng banoi piti urukal genge kel unikal a io. Io mang ngoal el mueleng tange te pelni. Mo ibi neng geong peleng neng ngelalo meng ea banoi pial banoi ngoal mo ngemang moal me yo el maeleng mo neng banoi ngoal. Mang temang io to ''story'' me kamo. keia gobati me kamo mo mo melalo me tai gobati me-eme iel io. Lamong kati ko kobati ka gulang nga mo le mana mo ne ni nai te te mong omo. Ko mute guno pi io geiong. Bai ilatogo ialramo gel ''kaikai''roni neme mang mang tangeme. Kere boi ilatogo ea. Io kilong paloi gal neng ea kele pomo ea gulang nga mo me gulang nga mo ginong banoi rengal io Ku kena mono sabung kai kilong kele po mo bonie pi io. Gulang nga mo bone gonong gonong. Gulang nga mo ka bankel ong ka gurong kel mieng la ngemang. Lamong ngemang, sea manal neng song gonong. gonong geiong ping me mana neng nope kuang song ping kalo neng genia ma geniong mo geniong. E ko gulang nga mo uvo neng ole, ole, ole, pai piso ma pela ku melamono ua mo me ralramo mo gulang nga mo. Na le bua ima ku melamono ua neng mo kong nga mo kong, lampong ping ruama mange kere itai, ko anto le mom bu pikel polai lbe gulang nga mo. Oro mo kong ong bate kama kama ea ping mong bu geiong ping repelmo pikel polailbe gulang nga mo. Neng geniong ping gulolgalmo. Bong ka neng geiong ko gulang gong lai le mana mpe kuang song. Ko ne pai ma pi buere ua mo me ralramo mo gulang. Ko nieng rong piso o ma pela ku melamono ua mo me gulang nga mo na mang go torobel mangeleng mangeleng le bua ko mo bai go pie pikel bua me nga mo me gulang nga mo mo ralaramo lamang geiong rong ovo bua nge ko nga mang le neng ngi neng geniong ping leneng ka neng tente tente moal la mo me bu la mo ka gea pel bu ta mo lamong. Io gingnaio pela neng kasieng rong neng gerel teneng perel ovo ka neng geniongping teneng ka bu ta neng. Lamong ping nongo kere-e na ea te e e al me mange leng piti mang leneng ko pel mong mangerei ngo al nating ko ante ta gerel bata kamang lempe. Ko io kot kong paite ka neng me le maila lemana neng, ningonong ko mange ma kumela mono peleng ea oro nete kenongtong manga ngenge nga mang nge angong me kuang peleng pe we oro bua nge nga mang kong meng nge ma ngel mela. Ko munge bane ngo elabe ko neng gilo io rong kumoi, kosong bua ngo kuang nguong ea ku buere mono le nang ea. Ko nongo kenga kale. Koi tulama keleong tong via oro mongo te ngo ngoal kaong le bua ngengei ea. Lama ping bua nge ea. Oro e tinang kening a mana niong ea. Koi paite ka neng ea lemong touoneng lemong keia gona. Ko io kere keia gona ea kolo io te neng nging ining kelio ping mang teneng ngoal peleng ea pi na keliong ping to uas ia, lema ping tepel mete, bung bang namong kote tema kel ea gona me-e o neng ngia na te gulang nge tai no nng ral. Koi kere-e kenga gona ka bua nge nge ea, koloa mang teneng nging ea, ngo ngo neng pel moeleng ea ko nge kenelie gulang nging raibe kong nge nge nging ngealibe Lama ping neng kong pa gulong gal bua nge nge pa ngeiaro le temana pe pi pai tema neng ong ea. Koing mang teneng nging maguegale to go neng nging ining kuang pel mueleng. Ke-e, togo neng pel mueleng kolo e bere mange raibenoi gongkeng i karege. Mange kong mongabe, i karege kulong el te culture mpe pa mang nging pomioil. Ko raibenon gongkengi. Gulang nging raibe, raibe gomo ngo sining gomong abe le neng. Ringaggo mamb ube ko neng gongmogambe le neng ko neng gongkeng i karege. Ko gulang gining mango go neng pel mueleng, ko komongabe neng itogo. Ning ming mange kongi kel pe kengion tong munge nging ining na mange ngo so neng pel mueleng nga. Ko mag wegaie munge ea na munge gongkening i karege. Ko ol e kastam mone namang nging pomio mangeiong ea. Ko e mongo kere-e nging e natengnoi tang pangoi nging riotengnoi gamang pela karege ea. Ko mangesonoi, mang ngegueve munge gulong gal kai mange tang ea. Mung ngambe le kai mange teing ea pel soi ea ping banoi pel gonubu a mang, banoi rone se pel kuongnibe kumang Ngera kel e te guoloi pinte pinte ea amang oma pel buere ea. Ko ngeniong ping ee rone pela mang lempe lempe oma. Lama ping menge nging rialenoi mo nging olialmoi ea ko mange ka sabung mang tealong ea. Ko pa mang nge mana mone neng lampe ea, ping ka ti neng kong gulong ngal long pilai mang na ere olo mang ngal eng. E koe rong mbai olo mang, kolo munge ngeniong ping ta ginong ngomong abe ngomieng ma timang tang ea. Mung ngoning kel pe ngeniong mange konikelpe keniong ea kengiong ea tomanga ngomiema ngo ti nang ngi oloa. Kolo mieng gomong abe ti mang, kere bane ngomong abe giriong roni ea, blankel bua geneneng kolo geniong ping vanekalong pelamang lo keke ing me ing me-e genge genge bane bankel bua va oma oma kolo banima le neng meng ea oma pela e mang ngi oloa oma pileng ea. Kolo neng ranekalong lo bane bene mang. Ko mange munge ba ne bene mang mang domang gal neng peleng ea pa nge mana neng nging ngonong ea. Ko neng teneng peleng ea ka manabembe ea. Ko neng teneng teng gulong gae ong nge gulang nga neng ea. <hesitation> ko e, tegobatoi, pe me ea puel mang ea. Te gobatoi pe me ea piel mang ea, ko peil mang pel e kolombe be ea na mange bongela le me kengiong ea. Gunoni amang Nging pomiol mee ea. Na mange bonge le me ea ngo gobati leme. Mange kongikelneepe kengiong ea to mang ngo gobato. Ee ko e mange nge na mango panke bu tento, mange pakel bu ka pangoi pielo <hesitation> pielo pi namange ngeiaro gal e gol tente ta e mang. Ti ta olo mo mangeiong tit ta tento ti bai kel pereve bing keago tamo ulobul mo ea, kolo me ea ko momang le meng po guno geiong rong kamang pangoi kulong ka mo eal mela moe ineng leneng gerel teneng ka bua teng ea piel bo ea. Gong kieno mpe pi na ma ta olo mo, tento tel pereve bing keaso ulobul mo ko olo mo, ko neng leneng ka mo ipela i buere ua mong. Ko mute ka gibong mo kieno ma po ea ka biero ea le mang mpe pina mute meiaro gal gol ta mo kangkang ea. Ko ka lo neng banoia mo pel mela moe, ka nge mo ngual ka mo e gilee mampe le mo ea pita car <hesitation> oe pita tento tel pereve bing keaso ulabul mo ea. Ko kalo biero <hesitation> pe tele ong ea pi na mule meiaro gal gol ta mo kangkang ea le ma ping la lo gebua nge ngee kamo gurung mpe ka me neng raneneng ka rue neng ngeleng ea rong, nangoe Pielo mela moa piel gol ta io ta mo boi gere ko ta e tento tel pereve bing keaso ulobul mo. Ko munge banoi le bu tente geniong ea opong ea kalo e manguloi tema mpe ea mange ong ka gerel mong ie kieno ma ea kaiong tamo biso mo pong ea ti olo ea. Oro mangea mo mo mangeng pibuere peleng ko ka neng meng nga mo ea. Ko neng ngo mo ke bene mo ea rongo ngal mo pel kan geniong pi na ti nang ipo tongo ngal neng peng kan. Ko peneng. Ko ta neng gena mo geniong opela pi buere geniong ea. Te ma mangeteng mangeteng, mang mangeteng mangeteng ko mango kere ka ngokel ral, komongo tang nge tai no ring ral mongo kengiong ping e tembene a pelaibe bone ie ma ping e nge polaibe ong le tema po ma ping lelabu ere mete ere pankel bu kolo mongo kuang pinge pela ong tang nge taino nngral tang ka ngo kel no. Ko mongo kere ngo ka no nge e tai mo tining nge mo kolo mute ea mo teng ah mute gibong gekal bere ge kel no Geiong rong ue ioto kekal berege ea tong neng nga mo momangmoi ere moiamoi ata ruebeng me lempe peleng mute ka gekal berege kel no rong oi mongo ka tereng konkal berege kel ral ea oro gulong kel e lelabu kaong mo gina ka mang tenge me tare ea. Ko mongo teng ka kenkal kenkal berege kel no ngo ea geiong ea. Ee ko ee kere gulang ngi ngenangnoi rone neng, ko gol te kere ting e ti no nong mo, tebungo kimong ti na neng goni kele no le kobia le mo kolo munge ta ginong gilne polailbe no talong munge, gilne polaibe no ie gol tente kolo ka neng tereng ginong goneng pel mela. Nging mangenge ka lo gene ko mure kere nongol tente tenokelmo mure ka gek ong mure leno genonge, ko mange ko kere-e elabe munge elabe leltel ea goltenle kolo neng gilne polailbelno kolo no ginong ping ginong gel ea nangea gel ea nangea nepi keke ango ngining mo mang kuang nging raibemore ka gerel genong ping gel geriong ping gel keke ong pina baima le gol tente iong ong mangebiong. Kolo e no sinong sea elabe ba no baro pi elabe. Elabe bamang peleng ti mang kuongoi gal neng ngi ong kuang munge ka balopi elabe. Eree nang ging vaibe Pingo nioneng mono na nang nging raibe kuang peleng nongo ka palo pi elabe. Nongo tenang iong el mek menges. Kere eal liel nang ngiong ling nang panoi tone se pel buere keniong ping ngengpel ipo ku bure mono. Kombobu me imai buere. Kala ti eal liel nang le eal kinngmpe ea ling ka nang ngepi keke ea ea neng ngining ea, manguloi ma piel nang nging raibe mangeiong ea. Ee ko keree gulang nga ne peleng ovo teti kulo gal neng bong ea neng ka gerel kenong ping lepeng kei neng oro leti bong ea neng nele mana pimppimpe nengea ka neng banoi tai te mana meng ping gonongea kolo naneng gonong. Ka gerel tempel kel mo ka mo me tuong lama pinge totel bunong te kere bakel mo koing nete ra kinong neiaro gal mo ea kulongmong pa ne mana more mo ea. Ko ka mang kuang peleng mang gebiong. Ekopa e mang kengpomo poea temang ipoea i ko mongo temang ipo ko mongo kengiong ping ngo bihanim kontai tem ana mpe iong pe buere ping mang kenga temana mpe iong lema ping e nge kenelie gulang nging raibe I ngogo gol tining pel mueleng ka gerel tempel po temana mpe pa manges nging pomiol pa mang ngemangmoi uong nge ma mang, mange ti kiang kotai remana mpe meng ea, bere-e pangoi pi elabe mongo pangoi pi elabe kongampe kenga mpe pa mang kingong pangima kenge ea mang nge gulans, kengiong ping pangoi pel gonubu ungi gonubu ba mang. Gonu mone mongo nging raibe ngiong kangi gone peleng mongo kakielamong pangoi pel gonu ka ungi gonu ka ulombiel kel penelue gonu. Mongo ingi neng ngi mana ka neng ungi gonuima. Kolo mungi gonu ea mang ngiong kamang kengiong ping ngol mong lo pel mela lo. Mongo kakelamang ngiong pangoi pikal son ol mela. Mange temanampe peleng mpe ka ping mana mange ngo manabe neng ngining mo gulang ngi paterengo. Ko gulang nge ko ngeng nge i mange ko te kobiai buobe buobe a neng ngeno ea. Ko munge ko ka tea manakaneng ea kata nguong ngoru ea. Munge ko teneng ibi na ibi ea ko olialmoi ngang kong mo natenoi bun ngo nging rungama ping ka ko ginong gilne neng banoi ngoalo kobioi mbe a neng ngeno obi pel gonubu bunol kel se bakong eltema bamong nang kilne gulang lebe. Soe bing kunioi bamong nang kilne gulang lebe ere Ea e giebe bel bush peleng nango kilre polaibe lebe ka kinong ping tungang oong galma pingka lamong nang kinong ngi gore. Munge kere gil re neng le see mbe kolo mange alo kobiaia gulang. Kolo munge ginong mankena neng ong gonongea, kolo neng geniong ping teneng gonong meng nongo ka kenga neng iong long kaneng kakelano rane kalong i plaibe na ngepel kari. Nange keniong ping kenga ma meng gonong po neng. Komongo iong mangeteng man, gateng temaka puo mo puoea pi narage kengama kengeteng kengeteng. Ko nange panoi tai temampe meng ping manaea, nange kagerwe i panoi taima ping ingiong e ato bena ka bola menang konang ka kengaima teng leng pel manalo. Aa ko nange keniong ping kenga mana meng gonong. Ko gol nng ral gol ring ral nang keniong pinge kenga ma kuang pono keniong. Mure kere geriongping bigo ruoneng mongne na nang ging raibenoi ko nang nge keniong pnge pingtilno ka no ka rangkalong inepolaibe mo ka no ka genongping boi pial ka no teno mengong el melaea. Ko nongo kongkumun nokuang. Kere npa neng ka nge kenelie no, ko nango kongkumun nokuang, kau lo no no genong ping kinong panoi nanang kamaping ka kilne polaibel no, ka ko ka re kiro me-el no oro kalo mangibong mangero kiro melno kolo munge ko genga toa monge ea pitele ongea ka mangbiero kiro me telenoea. Kano ginong teno nng mana ko le katei long buleng el lelanea oro mange manaea, tang itele ne mengea kote kea elabe bebea nele kakenongping tea lekelene la ti eal ea. Munge gongua ne geniong peleng ne poi kenong ea ka kerianpe kenongen. Kenongping poitai kaleme pane, eree anto boiko peleng ea tekata tekelene lamong kapoi pialamoea a tekeke a mo ere poi pel te gonuea tente na mute boima ea. Polesonlesono mangeleng mang geteng. Ko mang peleng pamang pangi buere kempomo lamong pa ele tema ea mang pa tema ikil. Ko mang kenging tai mang kenging tai manaea, mang kengiong ping pengeal luoluol leong nge gulangea, pale, ausik pikapeng omang, ka le school pikapeng o mang, ko mang gerel temangea konpongea. Koe kamapele ka mang ngoal ealelabu eaong nge gulang kopamang kemo poea palipoto gulang kengpomoea lamaping nionengabe mangeteng mangetengea ibuere wamangea, komang pali kolo kempomo temangngo gulang ipo. Komang kere temangnge gulang ipo io gulang ngo anong oneng mangenea opoea. Ee mongoe banoi pele school tiong koioe lelabu. Kong me bepo bimang ngoalabe ipol karege titutotituto. Patimang ngoal punuonga oromongo keremongo peleng mongo goal ipoea. Mongo pelengel karage tituongtituong. Ngolela ea gulang lamong neng geniong banoi geniongpingea gong gongtea manampe pka ngengotang ngiruagamaea. Komange kengiongping temangkengenge poea, oropamang ereti kakem pomopo, paeree, ipela la gulang ngengo Komango tematema kegege poea lampea kolo gulang ngo geniongping banoime gol manabe be bimanapo, mungo rungama gonong mangnual kelabu neng gonong lamong mangtemang la neng ipoea. Oro ibuere uamong, kongteko neteko pai pel hausik peleng neteko pai pitong kaleng. Gerel ruoneng nuong kanepelengea song te kate kote karerepomoea oromange olone le neoneng more. Pamangkeree kengiong ping iampemee lopa mang kengiongping kempomopoa. Kopa tema eamang. Kopa teme iong ikel mageiong ko meiong mangeiong. Mambaipa boge meng lema pipaneng gambume, binikel see ko kere oping amang peleng ewe, meiong ikel tee, tesono tesonoimal me puluo, uebe, puelambe, luetao ibal kao ko puluo na ti neng gom genga poloio ong. Ngenge kong ngema ong ngel temaea. Munge ngena poloiongme oma poto seme peliembel seme, peliembel seme po buobebuobe peltema. Munge banoi terengimame potose genapoloiong oma potose. Kateneng imaea, ko munge geniongping bane balaete kolol galneng kolo kamenaneng ima ko te kololmpe. Kolo neng bane lee bubusie kobanoi rombonengoma pela tesembempea taoma peltemaea. Koe-e puelambe munge banei tenengele guminambe, banoi rone kenroloi oma kong te kerekurungkae kenroloi piel neng, ko rete kaulu tinel lel ee kumolmono. Kolo ne neme mol ima. Komute girong baima buol be meng oma, mo nangema panima tone be meng ima piel moea mute geiongrong mangwa pigo kangkang seng a. Pelang mute gerel buol be po piti kari. Ko nete poima kurung kam ima tikan peleng oro tetepel oro tetepel <hesitation> moeoma kamo geiong rong oia ko io to paloi puoloi konrola tea opea. Koing nete koma peleng nete tombe meng imaea. Koe, kao peleng ti neng gerel teneng imame kelse ima me luseme. Komute pai ma kunng kaka ima, ko nete nongka tanemaea namo bakalo lutinelea. Koti to kia ea geabele kao Mute kere geiong ping tena tengtea salesalea mute geabe le kao. Koing tenate boipo leong ka guro tai moti ka going bari gunig piteng taimo ka momo pve guruging goma koing boing goma koing boing goma koing kate bakalo pikel tinel koing gibong boi. Ko tenate boi gebing me goma leng peleng muti gibong geong opipela karingea tiong pale <hesitation> eare mono lemo pipalemoa. Ko mute gekal <hesitation> moae lu karing nga kalon tena rong ka mongmo peleng bagobe song. Tilena tentea salea timo geviongea, ko ti ka gea uleve le tentea. Ko wive nging paive ne nakaveme teneng el kevove ko munge ngengma ea, kelse ea. Nete pisa mo namo i bikelel kelakelong ko mute mengmameng gunoea, el keroea kongtuamaea keriong tong oea ea ule tivael kevoea ting nakaea moe temelekuang mo pale kuang peleng oro tingenge ngel kerovea. Kong tepoiulo peleng te nong moemaea. Koing le nongmo pelengea nolmo koing poi kavelemo ma nere ting gol. Oro mange kere sole peleng nete nongono koing poi kelmvoea. Oro kare ting gol lo nenolmo kavelemo koing mute kere rong temogene ne kenongping pate kamo lema ping balalamome keamome keriong ea kamo mia mana monea koing mute mia gunoniea nang. Koing mute rola le gunoni me metengea nangea. Koti gulang banoi gena neng lamong el tema ea mang, komang kangienong neng ngeniong ping ngoelabelme, ka benease gale abus nabe mbe meba mang tiong kere manga mana. Pa nutu kong ong repel tama geiongea, tinang kagerel peneama pielmo mangege nangego megi poibe. Ngeno, ngipoibe benea tema meoea pamo geiong ping memenagea ko ka manapelma paneng talongea oro mareng poma paneng songea lamong neng ka geniongping bisogal ileng more piel nutu. Ko kalo ngeniongping ngengpeleng lema, ero neng gambuse ronuel telembiambe, neng geniongping goltelil kanvu piti. Ko poi buereau neng iti nang pingso gal be. Na marmareng ponegea, koneng banoi ganigea mbiea ping mung ngong iluiko, ping munge ngongtee tee kaninga paneng iko kalo ranema. Munge ka ngong pete munge ngo ginong ngo kel pe meteng ong gongkongea. Naneng banima inimaea nengea. Ko ka mana mang gebiong. Ko mungeteng gereng ginong banoi ginong biso ileng mone piel nutu pamomemong onang. Koneng geniong rongoea oro pae tento peleng pa nutu tento peleng oro pata nengo kong mapo piel moea. Kolo mung giong nong munga ginong ningaema gononggong pelengea banoreleongea. Pilai uong lema pa bielo ma kuang pielmo. Komange ka manane, ko mungeta gongko leong teng mungeka tea gonle leongea. Ko munge gerelea gening ea keriaea lamongka genemo lereng nge nang. Kalo neng kuang, ginong lea tenengel ileng mongne pielmo lengipo nge nang. Konang nge keniong ping kinongtea panteka neng peleng pipa neng geniong rong munga ka banteka nang. Ko paneng ka bante ka nang gonong oro neng nginong iniapongme eanang peleng nongokuang peleng panang kuangong nging gulang nga mo. Pamo repel nang opo piti kan mongo. Ko nete poioma pel tema me tengua mang, kongte niengrongea na gonububi goingmangeake menailu pine gigongmang kelsembe mboiong buobebuobe bitebeiong imael tema ipo kel tukoi ko ne poi koma ase mono. Ko ne niengnong pigo na poi piso kokoea menailubu pine koing nete kenongping kate a niengiong ka kinong pel mela uang mong kakopoloa. Mange ko kere itogo menaimang one piaeal laneliong lema lete lese melel talioi line kere kabutolioi galong lengma, kolo netekokene kinong poima pelengea, itogo teng ea ka kinong poima kakopolobe. Rongtea giriving tinang. Peleng nangtea kinong panoiea tiong mangemana kangpel tamaea nang. Konang nge panoioma kere tong poi nane me nakalne pulo teing ne tina menakalmo laea tetinel peleng u tekopoio iong ima piamong patelelbi pulotente tea nea, kelmoea mungi bigo togone rong manga mingateng ong peleng esia tong nete teneiong pia pulo tentete ne nane kelmo. Ere pai pulu gonu, ko latu imeime nangte niengrong. Te niengrong poi pulu gonu ka poi pakelseeol, pakel, ongarebe ere ken ong ping tong tulaling, kone poi kelaong nange pa nang peleng pakae popipang petre kanang. Ko ti nang gerel nange gerel kenema nating pelenge gerel ko mange bunengkal nang meng ong ma ea. Lamong nang nge pa nang gerel nguong ong ompea pipamokong repelmaea komange buneng kal nang mengongmea. Kong te kenongtong neta tansma pina neta nanopangma peleng ewo na ne ka nopangmpe. Ea kekeing kong ea nang peleng. Kaninga peleng ipa gerel paneme ongea. Oro nongo tong ngepieng lemame opoteng peleng. Kamangmeng gonong kal nang lanong pa ngengongi paibe peleng pa neng ngea nang ngiong. Pakeree kaningaea nang teng peleng, paneng, tea ngename kanametea long iongning salt tealong. Koing pakere tea napang monelme pelengea, konongo kangenrong gerel tea tanema pigapi. Oronongo tong ka tanema peleng tonka tanema na kinong ngopang ma. Oro ka pepang, tekere tama kopong peleng ko buneng kal ne mengea omaea. Mana mengea mangiong, mangeiong na turubu kong peleng ko bioang mangea. Erea kenelioi binane kabe, epang ong otikan peleng oropang gonulmea. Ne kenong ping pumuol leme peleng, ko go na une song koing geng kalne mampe song ping mana e kenelie mang pengsong le kenelie na kenong ping tong ponuolme paleng me lamong el kan ganang ko mana. El temsea nang komana ka temaea nang pimpia. Albe ne kabe peleng korgo riloi ka gere rane ti oa, ere natongobekanroi gerel genipi natongobe lamong kan ganang peleng ngel gonulmo ning mana. Strong nea ileng nea pae mutukong pamo repel ilengmongnea kalo nangtungama kenion tongoea oropa ileng nielmo nuong nuong nuonges. Ngengo peleng pa neng ka biso ileng niel io, sopo mungo ka rone ngengo teng kaneng bena ginong bena benea ileng piel io. Lemapo pipai lepelma ea neng. Mungo teng nga ngongkong song na mungo ka ningapo io, pipai ting neng ngemang pan palo naio ko pai keiang neng, kopai kere keia neng peleng pai kilong tepelneng kamapuokang. Keia mapo po po pa mong ma me ileng oneng. Lama ping pa vmo peleng oro kong, pa mo kong ping geama, repel nang kama geiong pinge geama pamong mame ileng onang. Pel tomolu piel mo, pel tile piel mo mana niel mo, ilu mongo peleng gi na muto gibong me mo nang. Kopo sebe peleng pa mangebiongea. pa nang ka pielobe lamong sebe be bee ilu nang ka mang bale ka liu mongo piel mo pamo memo nang. Ko pae neng ngi poibwe teng peleng, pa neng ngengea ma iong. Pa neng teng bielo sabebe Bielo pe me kuang peleng pa neng ka ningeama ngienongrong eo opa mana niel mo ea. Pamo geama peleng el mana niel mo komengea ping kako ilu mobam kelse mo gibong mam mambate ka mongno piel io itueleneng kalo neng kagerel et taim elea taim oro ka ko neng kere nging olialmoi mo nging natenoi song kolo ko ginong banoi el taim binokong. Ginong banoi el taim bino kong nipa mo repel nang ko repel mana pel tente pel tente pel renre pel renrea. Ko pa mo gea mapo, pamong kako mame manabe nangkuang song. Ko nete kagerei keiama iong iong nongo peleng nongo piso manapiel mo ea, ileng niel moko mong barokang. Katel tepo toti kan gea pibuere ua nangteng peleng pamokong keremuta gibmong bugomo pinang. Koka gerel ting me banoi goneng ka benea see el tema ea nang. Ko patineng mung rong ngepieng ngepieng banipang labose peleng esia piti ileng, ong song niol mo ea. Ko ma mute ko kore gibong namo kong getong kong kalo mo keie pimanareiong la nang, kanang lenaiong el manabe pielmo mang ngebiong nang tenaiong ka nang tenangiong el tema, tenang ngiong. Elemaping e gonubu ba nang natebe konong. Kako nang nge gulang, gulang nga nang nanengme, npe ngotealong nginaneng itai peleng orokeineng ginong genioping gonglai temampe mengea. Ka neng rungama geniong rong oiao ileng no niel mo. Ko <hesitation> pepemale gonu peleng pepi pa mokong repelma. Pa igo mo kan peleng pamo kong gea mo ko lemalbe bimbbimbe peleng pamo kong gea be. Tee giong ping gempima mpo mee pi na mongo nama pibiningme, pimolioime song peleng kongma peleng pielmo kong. Pi pamo geama me geiong. Oronange nangleng tong kenia mpo teng keniong peleng mange ka nama mangeiong. Ituo mange gangniel koing mange mangibong telenglempe piel nea ko nange tungamatu, ko nage keniong tong oya oro pa nutu song tel ilengea oro nangka peneampo meng pielmo. Oya ko pamoe pati neng nga mang tang punuong peleng pati neng ka gambulee mpemu mo pati neng ka gambu lee biso oro pati neng geniongping gambulee iela tampunuong. Ko patineng genong ping beneal luoi keal luoi, mo moa teal kapuo mute gibong bate ka teal mpe lo leniong guno pi olial tanang nutu moea rgira ka neng bante ka mo. Kmamnge ima kai teal pe kapuo Kong te niengiong piso nabie bioo pikel kuruno, ko notubuobu ti konuge konenieng rong piso ko turubu